ngam toma tidore ngam ngone oyo wange moi wange moi oyo futu se wange lamo, <hesitation> bira yali oras nare mrua fangare se ngofa ngofa se mansia moi moi toma tidore re oyo bira. bira ge sema marupa rao ge bira bulo. bira kuraci. bira- bira gosi. bira sama igo. bira so pake tama bira kam <hesitation> se coma bira ge oyo dadi sama uge, uge mega bato dadi moi moi bira ge sopake oyo sama nyao. nyao mega bato dadi moi moi ena ma dagilom yali dabu dabu sama magi mai dadi madunga bira sama igo oyo sema magi dadi ua bira kuraci oyo sama magi dadi ua yali sema nyao sama dabu dabu, sama uge maya moi moi bira ge. sugahi ena ma ronga bira bubur mai dadi ena so gahi ake dofu mai dadi bira sinanga mai dadi bira sinanga ge ena ma saki oyo se nyao sinanga bolo, nyao kreing bolo, nyao fufu bolo, nyao yosu bolo dadi ena ma podo tora maronga ngam bira ge oyo mula mula ma hang ohang ngoru mai dadi oyo wange konora mai dadi oyo kongosa mai dadi sehode mega bato dadi moi moi.